बादल बारिश का समय में, मोसम आस्मान में इत्ता बद्धल हुई जाएज, कि वेक्ती कासो लगेज। और या खुशी भी रहेज, कि भी बादल हुया तो बारिश भी होईगा। थंड का समय में अगर बादल हुई जाएज, तो वेक्ती का पीड़ा भी देज। उका सरीर पर ऊखो प्रभाव पड़त। इंसान को थोड़ो शरीर माँ तकलीफ़ भी हॉट। बादल का वजह से उर जब बादल उठत। ताऊ बादल बारिश के लिए पानी भी इख्खट्ठा करात। बादल आवेज, बर्शात भी अच्छी करेज। असो समय-समय को बादल को भी असो महत्वच चे, पर समय-समय की बात रहेज। कप कसो रहेज, कप कसो रहेज, एक आसे असो चे बादल को भी।